Zaho aloha tsy mahay mamehy kravaty zao, satria raha mbo tsy nisikinako indraiky io. Ary na olo manodidina anakahy aza tsy misy tsy misy misikisiky anio zao.